Ny fomba famokaran'ny gitara feo ah de mitovitovy tamin'ny lokanga ihany izany hoe manao naoty ianao ery <noise> kazikazy ambony ery: dô na la na mi na re, fa ny mampiavaka anazya ah ety amin'le tady aty aoriana aty ambanimbany, <hesitation> kapokapoina amin'ny tanàna na tsongotsongaina amn'ny tanàna de <noise> mamoaka feo.